एइबुर् खद्द पर बोहुत् अपकर् है जेने फस्त् फूद्। फस्त् फूद् अत् किकि कोए, हि होते जितु रेफिने <hesitation> इस्थिमल् कोरे। हे रेफिने दुरिन्ग् होदै हे तो ए बोह्पे बोह्पे तघे। तेने दरोक् अजि सुम् इन्तो बनले, सुम् इन्तो बनैफुले, खिक् करहि खन् फल्के तूसे नेने नै। हे तो अमि सबोक् एति ओनेजओ। गोतिके फस्त् फूद् अपर बोहुत् मन्हुर प्रए बेमर है। तेने ममुतु खलो, ममुतु खलो, ममुतु खलो, ममुतु पियश् तु कति थुद्ये। हे कति थुद्ये पियश् के तिओ ख बनलगे। कति थुद्ये पियश् ओपर बोहुत् बमर ओपोन्घे। कोरिके ममुतु खे बोहुत् तु ममुतु प्रए है। समिन्गोन्तु खेत्वे पियश् तु कति थुद्ये। कोबितु भ जिहिने फस्त् फूदि लगे खे हेने कति थुद्ये। कति थुद्ये सो फल्के रहिसे नेने नै तघे हुइसे नेने नै। हे बोहुत् अमि केत्य ओनेजओ। तेने अमि फस्त् फूद् कबहकर् ने सिअस्थ कोरो। फस्त् फूद्, फस्त् फूद् कबहकर् नन् जिहिनि अपकरि बोहुत् तु अमि केत्य ओनुफोप् न कोरो। दोकन जओ खलो अमि बस् अहिलु, अहिलु देखिलु जे गस् होइसे पेत्रो होइसे अमि हेतु ओनुफोप् कोरो। हे बोह्रु प्रए अमर् बोहुत् पेत्रो पोब्लेम् होइ। कति के शे बोह् हुअ तु मह् बबु बोहुत् बेय। तन् कोर्व खनन् निस्न केत्य हबोन् नारे। तति के मह् बबु हे बोह् केत्य हबोन् न लगे। खे बोह् खए अपोकर् हुअ तु पर् कोरो तो किसि मन् फल् बोह्स्तुख् वैफन्।